aloa. Se piggia o formaggio o se fretta in sciâ grattæña e dapeu de sotta vëgne feua 'na mersa de serreuia ch'a l'é o formaggio grattou